أول حاجة نوقفو ال <hesitation> الدراجة والا البسكل على على القاعة مثلًا على سطح مستوي، ونحيو العجل اللي باش نبدلوها، إذا كان فماشي مسمار والا حاجة في في العجلة نحيوها، بعديك انشدو نفصلو الإطار على العجلة وندوام الطرف مذابينا بعديكا نحطو العجلة جديدة بالباهي ونثبتوا إنها موجودة بالباهي على الطرف.